ikúnyà maké nakɔ igagla ŋò huĩ. Uklekle nì ɖí ùfù. Lɔku sú ùfù nakɔ igagla ŋò ú no j̄o. Ùfù ɖìì ikúnyà ma nyaàlɔ úni úno nyo ù ŋò ó ɖi ùno j̄o. kaɖi èé ŋe ùfù ɛnɛ́ ami ù nà mi nyo wɛ ɖifò do ìyìàsì. blɛ̀ɛ nuegbè ùyè nàá kowɛ. Kàyi eŋe ùfù u no nyowɛ ɛ́ɖi, una kɔ íɖì gagla ùŋò à ná nì kè dɔ huî. Úni ka òɖo ùfù lɔ úni wùlò alɛnene, ùfù sò gbe kàyi ú nà nyàmà ígbɔ ɔ li ayu tu yili ŋè ígbɔ ɔ kɛ̀ so ɔfɛ́ à náa kè dɔ ɖɛ́ɛ́ à nàa flowu ni ùyè nezi kò ŋò úni sú ùfù nakɔ ídì gagla ŋò. mìnyè úni ká na kɔ íɖì gagla ŋò. kàyi èé ŋe mìnyè à nà mi nyo à nà mi kè èɖɔ hũũ, ùyè nàáá kpá kowɛ̀ɛ, úni ka ù ɖi ni ùú wùlòò, à nà mi ka alɛ nèene, à nàtú li áyiti, à nàá ŋe ása kɛ̀so ɔfɛ́. u na kɔ íɖìgeglea ùŋò. ɖí ni mìnyè àyítabi náka káà. ù ɖi iku màaké ne si íɖìkà. Iku màaké nyo àyìtabi èle, ù ɖi iku màaké ne si íɖì kà sú kayi èé ŋe mìnyè yá èé iku plémú màaké nyo áyítabi lɔ, lèe kɔ wulɔ, kayi, ikle wèe zàyi káà ka, à gu amlɛ à nà mi flíì à nàá ye, à nà ga ̀a nà gegle ùyè nàáá kowɛ̀ɛ, úni sú mìnyè, nì ùfù ù ɖí ikúnyà màaké na kɔ na kɔwɛ̀ɛ íɖìgeglea ùŋò bu ba mi nyo hũĩĩ. Amánìbo, ì ɖa nɔ bubutu àmánì, ù ɖi amánì gbàa le, ka ò funù náàmánìbo, ú ná à nà mi nɔ ni ú ná mla bɔ̀sìkplà káà. Káèè màa úni mla kɔ bɔ̀sìkplà, màa úni mla bɔ̀sìkplà sú. Káèè ye núùhláa, à nàáa nɔ ni é nàáá zi gùu amáni màa bàa jraà, à nàáa ni éyi náka nàáa ze kè, kínì amáni bubutu àmánì màawu, úni ká ɖìi amánì gbàale, màa na kɔ íɖìgeglea ùŋò. èli iku maké nyo nélèe, iku màaké nyo amáni lɔ lèe, kíni sú. úni màaké bàa tu oɖo gàté lèe úni bú nàá yì áwu plémú yì kplɔɔà áɖi màa, úni ná ú nó zò li náàmlɛ nó zò no anikɛ́ màaké ówo náka bèé ke mámiì bòo ɖo. Bubutu àmánì àámi àam bòo ówo náka bàá banìi maa kínì amlɛ nyòo nélèe tòo úni, úni nìŋeŋe ká únì lìí ùŋò lɔ úni nyààmlɛ ká úni nyaàmlɛ blù màaké ówó bòo gu úni nyaàmlɛ blù màaké ówò bòo gu anyàmà ítɛ li kínì blàá blù màaké ówo náka be kè úni sú butu àmánì úni ká ɖìi ikúnya tóo, ikúnya nyaàmlɛa le màaké ne si ùŋò, ne sì bègù màaké bu mà tòo. kàyi ùni sù kàyi kò vé kò zà mi ké òwo kàyi nàmànì.